Le mixeur ndraiky, izykarakarazany kara hoe kaopy ngeda fa izy misy sarony, avekeo amizay izy mila courant mipet- misy prizy, aveo amizay le hagniny igny alatsaka agnaty aka fa le hagniny tiantegna ho rotoroto igny, aminjegny tiregna fô le bouton le le familomagna azy igny tonga de mande mafy be izy de kôfa tiantegna le le etatnle hagniny le agnatiny potipotika aka igny tonga de tsindriny koa le bouton le famonoana azy igny de zay.